Барои брон кардани меҳмонхона онлайн, аввал бояд сайти махсус ё барнома интихоб кард. Баъд шаҳр, санаҳо ва шумораи одамонро ворид мекунӣ. Аз рӯи натиҷаҳо меҳмонхонаро интихоб карда, шароити он ва нархро мебинӣ. Барои брон, маълумоти шахсӣ ва кортро ворид кардан лозим аст. Пас аз тасдиқ, тасдиқи брон ба почтаи электронӣ меояд.